أفضل الإحترام على الحب، لأن الاحترام هو أساس العلاجات الصحية، ويعطي جيمة للشخص، الحب حجيجي إنه مهم، بس بدون وجود الإحترام، هذه العلاقة تصبح غير صحية، وغير آمنة، وغير صالحة أيضًا، الاحترام يبني الثجة ويخلج بيئة إيجابية، بيئة أكثر أمان، بيئة أكثر إنتاجية.